Si al e ëmpurtant ëmparé tante lingue diverse, mi l'ai ëmparà ël franseis, l'angleis e ël tedesch e parei pös andé a l'estero e parlé u le persun-e ch'a vivu ën gl'auti pais e pös caté ënt i negosi e capì coza a më dizu, al e propi bel